Ah! Po chi dus teidi già ad essi bellu, ma nosu conta ca in tempusu ca mi seu sposada eu, in su sessanteunu, no teneiau nudda. Però, taccada a si coiai poitta non cia trabballu e seusu andausu a Romma a trabballa a coppia, po figgiu mia. Però, m'accuntenut lo stessu. Pagu fu sa genti chi eusu invitau, però deu fattu in dommu s'invitu. E seu partiusu a trabbalai e mi seu accuntentada.